<hesitation> muusuuru, miɗe yiɗi musuuru sanne, sabi min kaa musuuru koo huunde non nde pijirammi ana waawi warde doombi. So nokku maa ngonɗaa <hesitation> duu ana waawi sakkanaade ma kulle kuurɗe. Musuuru kaa ɓuranikan rawaanduminka.